एबे चिनी बनओके तहिया त एबे सब्से सुरुमा त एबे रुखिय चाँही लगलई कहदेउन । एबे चिनी त याको याको चिजवा से फेरी बनसई मने हमार इ जुन ठौरावमा बडै सब्से बढी मने चिनी मने उहे रुखिया से नै बनोसउ । एबे सुरुमा एबे रुखिया यानके कहदेउन ओकरेके एबे डौलेसे साफा करे परलई । एबे साफा ककाके हसे ओकरेके मसिनवामा पेल पालके हसे जतुरा रसवा जम्मे निकडाओके । अ उ रसवा निकडली हसे ओकरेके हसे फेरी दोसेरे अ कहदेउन भंडियामा एगुडा गहके हसे पुरै पकओके । पकोइ पकोइ ओकर जतुरा पनिया त एबे निकडलई एबे पनिया निकडईक माहा त ओकर जुन गुर्हिकी बडै उ हसे एगुडा ढ्याला बनाके उहवा रहबिय । ओकरके त हसे हमरा कहदेउन ओसही खैले फेरी बनसउ गुरिहे हसौ गुर कहसउ ओकरके । एबे उहे गुरवाके हसे फेरी ले ला के डौलेसे दोसरे ओथिया पानीमा घोरघारके हसे ओकरेके कहदेउन एबे अ ओथिया जुन फेटृया हसौ त ओकरके त एबे फेरी डौलेसे धोधाके साफा कैसउ । हसे कस्के कस्के धोउसउ हसे ओकरके एगुडा दाना नहिया निकडोसउ अ उहे दनवा हसे चिनी हलउ ।